لا يا صديجي أكيد مو كل الكلاب متساوية في ودها، بعضها ودود وهادي مرة وبعضها ممكن يكون شوي عنيف أو خجول طبعًا هذا كله يعتمد على سلاس- سلالة الكلب وتدريبه, وحتى ممكن بردو يعتمد على تجاربه الشخصية.